<hesitation> Biby tegna matsilo saigny e, <hesitation> <hesitation> lion o, satria o izy zegny agnie, <hesitation> mamandink be zegny izy eloha ka- zahoany le raha hoan le biby andeh ho aniny igny e. <hesitation> kivà kô o, satria regny afk bekon tsara beo de magnana asa mazava tsara zegny zare avake. De karahanjegny koa dauphin, zare zegny magnano spéctacle regny raha mirindra tsara, bekon aby zare de m- mahey manaraka le raha atoro zare.